Mi velvitan, mi soda komi yidi be cede mi nyami mai. Mi naftran be cede mai mi wada kuje duddum ko nafata am. mi nyibinan saaro am sare, mi nyiban sare hore am, mi sodan va'etenga manga boddum den bo mi sonnan saaro am fu. To cede mai lutti mi habdan mi wada kuje boddum be mai.